Ta̱a̱xo, ta̱xmeiiⁿ, cameinom, ta̱ calawo, ta̱a̱ndyaꞌ, tanda, tsco cilantro, oo tsco cachi ndoꞌ lꞌa na ja wiꞌnaⁿꞌya joonaꞌ nueeⁿ tsꞌaachiꞌ, tsꞌatco, tsꞌa candyaꞌ ndoꞌ tsꞌa na ticandyaꞌ, tsꞌatseii, tsꞌatcaaⁿ tsꞌancue ya.